Nah wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akɛɛpǝ pɨ láa wɛɛ jwɩɩrɔɔrɔɔrǝ. rɨ nyɩmaasɩɩ lo oŋuŋkǝ Rɨ akɛɛpǝ we pɨ láa saŋ mɨ wɨkparɨkpǝ wɨniǝ lǝ yǝ náa wɛɛ rɔɔrɔ, ŋwʊ ŋ kamɨ sʊrʊyǝ, láa wɛɛ áa tɛnɩ ŋ anʊnɔyǝ ya kpɛɛ ya panɨ lǝ kɨtǝ Rɨ akɛɛpǝ we pɨ lée yii. Pɨ ri rɨ akɛɛpipǝ lǝ mǝrǝ wɔɔ, lǝ yǝ náa wɛɛ rɔɔrɔ ŋ kamɨ susuwʊlaayǝ Na jwɩɩrǝ ɖɨŋ poŋ onuŋ, lóo suuru Mɨŋ la tɔɔ mɛŋwǝ wɨ lɨŋ poŋ oŋuŋ La tɔɔ ǝfǝŋpǝ wɨ lɨŋ poŋ oŋuŋ, ǝ a marɨ onuŋ jwɩɩrǝ kǝ́ ya láa wɛɛ Mɨŋ e lee sii keeriu la kpaalɨʊ wǝ́ na pa ka tɔɔ oyupǝ we wɔɔ, vǝ́ ǝlǝǝ kpii akaakǝ eni la wɛɛ, wǝ láa wɛɛ suu wɨ lɨŋ poŋ eri Kɨto ŋpɨ akɛɛpǝ sa eyipǝ, susuwʊlaa, mɨ sʊrʊyǝ ǝpǝ ŋ́ na taalɨ pɨ láa wɛɛ jwɩɩrɔɔrɔɔrǝ wɨ lɨŋ poŋ onuŋ wǝǝ.